Taá nteyú jatainta saada ku jin aceite chi ko kua yachia kuva'a te a ku jin xeén chi kuega ntute xeén te tu koa xiko xiko ja'á ja jin xeén ta ja aceite chi ásiga jaá in sabor.